که زه د یوې اونۍ لپاره سویلي افریقا ته د ګرځندوی په توګه ځم، نو پاسپورټ، ټکټونه او نور مهم اسناد مې لومړی بندوم. کالي به مې د هوا له حالته مطابق انتخاب کړم، لکه آرامه کمیسونه، شارټس، او یو ښه جاکټ د یخنۍ لپاره. د لمر ضد کريم او د حشراتو د نه خوړلو لپاره سپرې هم لازمي دي. یو جوړ بوټان چې په ځنګلونو او غرونو کې ګرځېدو لپاره مناسب وي، باید په بکس کې وي.